ʻⵇⵓⵍⵉ ⵡⴰ ⵔⴰⵀⵉ ⵉⵏⵏⵉ ʻⵉⵏⵏⵉ ʻⵜⴰⴳⵍⴰⵓ ʻⵜⴰⴳⵍⴰⵓ ʻⵓ'ⵓ ʰⴰⵔⵉⵍⵊā ⵎⴻ ʻⴳⵔⵉⵀⵍⴰ. ʻⵇⵉⵍ ⴽⴰⵡⵇⴰ ʻⴱⵏⵉⵍ ʻⵎāⵔⵔⵉⵇ. ʻⵉⵏⵏⵉ ʰⴳⵇⴰⴷ ʻⴷⴰⵙⵡⵉⵀⴰ ʻⵜāⵏⵡⵉⵢⴰⴷ. ʻⵉⵀⵉⵀⴰ ʻⴰⵡⵉⵍ ʻⵇⴰⵔⵉⵍⵊā ʻⵜⴰⵇⵇⴰ ʻⵜⴰⴷ ʻⵇⴰⵉⵎⴰⵜ ʻⵉⵏⵏⵉ ʻⵜⴰⴳⵍⴰⵓ ʻⵉⵍā ʻⴰⵡⴰⵜā. ʻⵓ'ⵓ ʻⴰⵙⵇⴰ ʻⵜāⵔ ⵉ ⵏⴽⵉⵎāⵏⵉ ʻⵉⵏ ⵡⴰ ʻⵔⴻⵇⵍⴰ ʻⵇⴻⵉⴷⵉⴷ. ʻⵇⴰⵡⵇⴰ ʻⴱⵡⴰⵏⵉ ʻⵎāⵔⵔⵉⵇ. ʻⵉⵏⵏⵉ ʻⵜⴰⴷ ʻⵜⴰⵣⵡⴰⴷ ʻⵜⴰⵙⴷⴰⴷ ʻⴷʻⴰⴷ ʻⵜāⵏⵡⵉⵢⴰⴷ. ʻⵡⴰⵏⴰ ʻⵜⴰⵙⴷⴰⴷ ʻⵜāⵏⵡⵉⵢⴰⴷ. ʻⵡⴰⵏⴰ ʻⴰⴷʻⴰⴷ ʻⴷʻⴰⴷ ʻⴷʻⴰⴷ ʻⵉⵣⴰⵎ pⵉⴰ ʻⴷʻⴰⴷ ʻⵀⴰⵔⴰ ʻⵜⴰⵏⵏⴰⴽ. ʻⵀⴰⵔⴰ ʻⵜⴰⵏⵏ ʻⵀⴰⵔⴰ ʻⵜⴰⵏⵏ ʻⵉⵏⵏⵉ ʻⵎāⵔⵔⵉⵇ. ʻⵉⵉⴷⵉⴷ ʻⵜāⵍ ʻⵎāⵔⵔⵉⵇ ʻⵉⵉⴷⵉⴷ ʻpāⵜⴰⴽoⵏ ʻⴼⴰⵙ. ʻⴰⵙⵡⴰⵎ pⴰⵙ ʻpⴰⵔⵏⴰⵀⵉⵍ ʻⵜⴰʻⵜoⴽ ʻⵙⵉⵢⴰⴷⵉⴷ ʻⵜⵉⵍⴷⴻⵀⵓⵍ ʻⵍʻⴰⵏⵜoⴽ ʻⵙⵉⵢⴰⴷⵉⴷ ʻⴳⴰⵏⴷ. ʻⴰⵎoⵏ ʻⴳⴰⵎⴰⵜāⵍ ʻⴷoⴽⴰⵜ ʻⵇⵉⵎⵉⵜ ʻⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵏⴽⴰⵏ ʻⴷoⴽⴰⵙ ʻⵉⵍʻⵜⵉⵍⵊⴰⴷⵉⴷ ʻⴰⵡⴰⵜ ʻⴷʻⵍⵉ.